Kotaq kar kikoj la kii <hesitation> je' kiq'ab' ke reh ki'b'ee y je'laa ja'ar ke entre ki'b'ee mas ja'ar wulmodo ki wula ki k'achariik ru'uum are' es ki ki'ika je'la sa oxigeno je'la je'la teew ki rik'aa pan pan qak'achariik hoj je'lar are' la ha' wulmood ki'ik'a pan kik'achariik keh y nkiwii' kurik y je'laa wulmood kisik'im kik'uxb'al y nkiwii' pan ha'